لا، كل سلالات الكلاب مو وردية على قدم المساواة ، تتفاو شخصبات الكتاب بناء سلالتها ، تاريخ تربيتها و ايضا تجربتها الأجتماعيية بعض السلالات ممكن انو تكون معروفة بطبعها الودود و المحب للناس مثل اللابرادور و البيشل، بينما ممكن تكون سلالات اخرى اكثر تحفظا و حذرا تجاه الغرباء، مثل الدبرمان و الشواوا و لكن من المهم انو نعرف انو سلالة الكلاب تعتمد ايضا على تربية تعامل البشر.